يعني اكيد بالبدايه احنا غاح نطفيها للثلاجي وننتظر يموع الثلج بيها ينزل بعدين نبدا نغسله ونشيل الثلج أو ننظفه من الداخل ننظفه كان يكون نفرجه كان يكون بتاي أو بشي يعني بشي يزيل التكلسات والشي البيها